Canada ɓuri haasere ɗiɗi, Engeleesi e Faransi. Nder Quebec, ɓe ndiytii faranseere ɗum fuɗɗi e aada mum. Yimɓe Canada ɓe njiytii no ɓe moƴƴi, ɓe njogii jam, ɓe njogii waawi rutta e wuro.